Itigi we gte utuu aghum we ire gee ikpha deene we haari me itigi we asoso agham mme akaka aghaun atigi mme ike nreme ishiga ebe itigi nneyene ayun use ono ugwu wee ese ono ugwu me igha oven ususo see anadum ugwu nnimine nte igee nnimena ike nye onodum inik ee zeen ove we ugeme nne iyee onodum inik zeea ire nne see onodum ugwu maa aremi oven we ugi iromine igee ibia mawo uderi igee wo ivuk ngeni ushini ugee ghana uzazi mma awo ntaa oven ewe aremire gee ineri nee neromi ifidahi kwama akwa arem so oven we iromine edubo me ese ono ugwuwe nte saa anum nse ono ugwu agwee ugwuer we irene ikaana deenee irene ikaana deene nne ono aremi ebe ate obio ono we mme mme se ono ugwuyena kpa ete ono ugwuyena kpa ete ono ugwu ase ighaha ogbog odoma me inuk ee zeen inik ee anadum zeen igee kaeke oven we ishi enye kaeke oven irume zei etuk ranye kpang wo ogbog ishi ano idahi ayema eme ebe kpowome wo ogbog ishi so ise ono ugwu ire deene ke ikpaha mine itigi we ammanghi ke asaso aghum ama akaka aghum nne anum akwa onodum zeen inik ire deene ke ikpaha so mmaeweme nre ke omo we inevi nne itigi ano. Mme ono itigi ususo agum ute ono we udai wo onodum ugwu ase ono we udai wo onodum ugwu imi inep mmawo because mme nwet sughawen isaame nne yene ono ugwu akakaa nne asoso awo see bae ugwu we ebe ugwu ese ano kpoor kpok ugwu we ebe adai wo onodum yene itigi ewe uge ighama isaa gee emone emomee emonee ughara or ke nwet nne ughara ke nwet- ee sughuren yene nwee itigi we izang me etoton yene ase asaso ugwu ase onodum ugwu yene mawogha utua nwe isara gee ano eyenwe so ire deene gee ikpaha ise ono ugwu itigi nwe ke tarai kereme ugwuwe nana nnym seme so irem edaidan ano ebe amane deene edaidan ano igee ebe eyak eyak asa enehene ase gba ano ugwu oren we arume arem irom ano gwood obie ono use ono ugwu we obie ono use ono ugwu nwe so ugwuewe nne se ano nyee mme oven we ebe atigi nye agwee immang me mme kaeke oven but ke eyenhe wani edaidan ee enyo ano ama ari ije esasa ebe ano ama ari ije esasa ebe ete kwuna atigi kwune atigi mme kaeke eyak emon nok eyak eman orok we ngee inevi ari izei emono orok ekwe ari immang itigi ono irem oven immang itigi ono irem oven immang kaeke itigi irem oven imene yene ono itigi odo ete amma nagama arem ovenewe igham itigi we ono itigi wo maugha akwu arime awanme ashin nne eyak itigi. Mme ke usome agbere adome ete nang itigia ajeranpni kwune akwu atigi nsune gboogen akom itigi we ono itigi wo then enwanime mme awo ayen mme itigi mme inep amang mme erem oven eve ete kpa enevi azei mme azod nnang imik onowe zeen because ari ebe ewe ise ano ugwu ye ari iyini eduk we inep una we imang me iboro ari mme edowe ata ari koma ovai ovai ngee ari me sughuren itonwo ngee anye ari itigi but ari nwe wan mme iwan mee igee iwan me ifene ari iwame igea ighaha neyene itigi netwe inep mma ari, ari immang <hesitation> ise gererem ivi ete mari inevi ari gbi mme iveni ari gee uso mme utuuari ari wo ebi ishig edadano atigi ebe, ebe ashig wo ebi enya ano wani ebe atigi be edaiden ebe ashig wo ebi ke ntak atugi ebe ke ake itigi anum ishima iyene ntigi obie obie ono we nforo or we uforone nne eduk ewe akava ugee ovenewe arem ugee inevi nwee <hesitation> nwe inimi wo ke eyak otuo ushig nne ebi awo gaghaha kaeke obie ono, ono itigi ke ntak itigi ewee ikpa ashig me ebi wo eyak oven ishi mme nwet sughmen itigi iree so itigi mme kaeke oven we gee ikpaha ono we ishini oven izang uree ighaa omo mma ari nneyene ovenewe anne uree gererem nge ire ke onog ke ntak owo mm eobie ono. ono efe ushiga we ughaha wo onodum utigi koun edaidano itigi ke sani immang arem oven. Ngee ighaha akaka ebe or asaso ebe asune be etigi ebe kpo ogbog ke odonng kaeke oven ishi ebe ireme kaeke oven enye aboree ono ighaha ono we udaiwo onodum thu obie ono unu tigi kpaa onodum ighaha ike ishi obie ono utigi wo igham ike ishi obie utitigi agbong kpe odong me obie ono me utigi wo, mo onodum me utigi wo, ono gee sani iyo, ono gee onyoyo mme we imayo mme we akayio utigi wo gbo odong ke itigi itigi me kaeke oven ke ebe atigiwo kaeke oven ke ebe atigiwo kaeke itigi ano ishini nne yene eyak itigi iree ighama ono we itigi wo itigi wo use rai ube, utigi usei gee ebee so echi itigi we augha mme kpa ono awanme kpa idogo iwani mme kpa idogo awane gbaa isara awen itigi nwe ono we nwe ono nwe itigi wo ngee ike igwai immang wo gba ishi ashini nne wo gee kaeke otuo ugee immang ishi isei mme kume ivug agen kume oven kwaa ibia mamee adat ke ituk we utuk wo do me ete amie koma beemgos efin we ighahane ituki <hesitation> usune wo etitigi utuk wo kaeke eme utugi uvei nnwe utigi inep so utigi iredeeme ge ikpaha amm ebe atugine mom obie ono avene iremi oven we gee inevi avuu ne etigigi nn gbodong nyewo nkom oven we asa ededane enya ano agham agham ifiok agham ifiok ke sora ebe sughurem iree muma ebe ebe saa orok mme anadum then edaidan enya ano. Ofiok ebe irene efiok enya ano ebe asa orok ireme obie ono me usame so mme obie ono mme uvuu we tituiyo gboodon ayeme nme ono odun mme uvuu etitiyo gbo odong eyeme ono we ngee ushini woo gbo odong ayeme itigi igbeebeee eduk ejebe edi deene ejebe echi mme itigi so itugi ire dene dene ke ikpaha ano gwood agbo odong enye itigi, itigi irem ono kaeke oven.